Eh! mety zay satria sady tsy atia no sady tsy aroa, sady tsy miaraky amy rakoto no sady tsy miaraky amy rabe fa mandeha raiky avao.